लोगों का बाल ज्यादातर काला, सुनहरा, भूरा, लाल आदि रंग मां हों दा। यानि कि लगभग चार पांच मुख्य रंग हों दा बालू का। पर आजकल खूबसूरती और आकर्षण का खातिर लोग कृत्रिम रूप सी बालों के रंग करदा जैसी अलग अलग प्रकार का रंग व्हाई जंदा।